تجسس ته موږ تلوسه وایو او کشف ته موندنې. د موندنو په برخه کې تلوسه او هڅه یا تلاش دواړه مهم دي. کوم کسان چې یوه پرمختګ ته تلوسه لري او کوم کسان چې د پرمختګ لپاره هڅه کوي هغه هرو مرو بریالي کېږي. په نړۍ هغه کسان د فیلسوفانو په توګه پېژندل شوي، کومو چې تلوسه او هڅه دواړه لرل.